मै अपरा गौर मू खाण्ड पसंद करोलु रेस्ट्रॉन्ट मा क्या ची कबार-कबार ता चलन ची क्वे पार्टी वे अर दोस्तों दे पर मैक्सिमम मै घरों ही खांड पसंद ची जू भी छिन।